komiði sæl og verið velkomin í við erum mjög spennt að vera komin úr sumarfríi en í dag og á morgun ætlum við að fara yfir það helsta sem var í fréttum í sumar í þættinum í kvöld fjöllum við um heimsmeistaramót kvenna í fótbolta fræðumst um heyrum af mótmælum í Hong Kong og kíkjum á stórtónleika með

á heimsmeistaramóti kvenna í fótbolta í sumar þau sigruðu Holland í spennandi úrslitaleik og það var metáhorf á leikinn í Bandaríkjunum tuttugu og fjögur lönd kepptu á mótinu sem var haldið í Frakklandi í fyrsta sinn ísland tók því miður ekki þátt í þetta skiptið en það var ljóst eftir eitt til eitt jafntefli við Tékkland í fyrra Bandaríkin vörðu heimsmeistaratitil sinn frá árinu tvö þúsund og fimmtán þegar liðið vann Holland tvö núll í úrslitaleiknum Bandaríkin hafa sigrað

h m oftast allra landa og hefur unnið til verðlauna á öllum átta mótunum síðan það var fyrst haldið árið nítján hundruð níutíu og eitt þetta er í fyrsta sinn sem Bandaríkin ná að vinna tvö heimsmeistaramót í röð megan

leikmaður Bandaríkjanna var valin besti leikmaður mótsins og hún var líka mótsins Bandaríkjamenn höfðu greinilega áhuga á mótinu því þar horfðu fleiri á úrslitaleikinn í sjónvarpi en á úrslitaleik h m karla í fyrra margir á Íslandi voru

í sumar og voru fáar dýrategundir jafn mikið í umræðunni en hvað er þetta lúsmý og hvað gerir það eru mýflugur af

þær eru svo litlar að þær sjást næstum því ekki með berum augum finnst víða um heim en þær bíta og sjúga blóð úr fólki og öðrum spendýrum þessir óboðnu gestir voru fyrr á

ferðinni en áður hér á landi sem betur fer finnur fólk ekki fyrir því þegar flugurnar bíta lúsmý er oftast meinlaust en margir fundu þó fyrir kláða og útbrotum í sumar fólk var duglegt að deila ýmsum

aðallega á ferðinni á nóttinni til þess að finna næsta dýr til

fannst fyrst á Íslandi fyrir um fjórum árum lítið er vitað um hvar þær halda sig en þær hafa þó verið mest áberandi á Suðvestur og Vesturlandi vonandi eru þessir litlu komnir í dvala mörg þúsund manns hafa komið saman á götum Hong Kong í allt sumar til þess að mótmæla en hvað er Hong Kong og hverju er eiginlega verið að mótmæla Hong Kong er lítið

þýðir að svæðið hefur sína eigin stjórn en var einu sinni undir stjórn Kína og Bretlands nú má svæðið ráða sér sjálft í einhverjum málum svæðið er lítið eða á stærð við Reykjanes hér á Íslandi þrátt fyrir það er þetta eitt þéttbýlasta svæði heims með rúmlega sjö milljónir íbúa þúsundir og stundum hundruð þúsunda hafa komið saman reglulega á götum úti í Hong Kong síðan í vor mótmælin snúast aðallega um frumvarp sem stjórnin í Hong Kong ætlaði að leggja fram í því stóð að það

ætti að vera hægt að senda þá sem eru grunaðir um að fremja glæp í Hong Kong til Kína þar væri hægt að rétta yfir þeim margir eru á móti þessu og segja að Kína eigi ekki að skipta sér af því sem gerist í Hong Kong stjórnvöld frestuðu því að leggja fram þetta frumvarp en mótmælin standa enn yfir við eigum því örugglega eftir útskýra þetta mál betur á komandi vikum það hefur eflaust ekki farið fram hjá

mörgum að tónlistarmaðurinn góðkunni er einn vinsælasti tónlistarmaður heims um þessar mundir það var því kannski ekkert skrítið að tónleikarnir á Laugardalsvelli voru einhverjir fjölmennustu tónleikar sem hafa verið haldnir hér á landi um fimmtíu þúsund manns komu saman til að sjá Sheeran á sviði sumir voru komnir í röð strax um hádegi daginn sem tónleikarnir voru og það var mikil tilhlökkun í loftinu

ég er bara rosalega spenntur

lengi þessi kynnti fyrir mig og já ég er bara frekar spenntur þetta verður geggjað hjartað mitt er að slá á svona tvö hundruð ég er alveg vel spenntur fyrir þessu rosa peppuð það er bara gæsahúð yfir allan líkamann þetta verður bara geggjað sko ég hlakka til að sjá hann ég að gerast en ótrúlega gaman bara heimsmeistaramótið í

frá Portland í Bandaríkjunum fór með sigur af hólmi en íslenski keppandinn lenti í fimmta sæti